Gne toetra anagnane agnanagn'orsa an-tendrontany na oe orsa polaire mba havelo anazy! da izy revô, haignandro izy! Rehefa mafana gnandro da mihinankany faranze fatratriny izy! Da vô lasa vondraky matavy be igny izy, da rehefa vô magnara amizay izy misitriky anaty lavakiny agny izy ame tragnony agny! Da igny taviny igny evao gn'ivelomany.